אה אנא כנפדל תקון ענדי כודרה אלתחת׳ם פי אלאלאת חית אלתחת׳ם פי אלאלאת כיחליק תסתע׳ל אלתכנולוגיה באש תחשל אלחיאת דיאלי ודיאל אלנאס כמלין באש נقدر נתחתקם פי אלאג׳הזה, אלסיארא, אלרובוטאת, והאדי חאג׳ה כיתסהל בזאף דיאל אלאמואר כיתסהל בזאף אלאמואר אליומיה וכתפתח פרץ ג׳דידה אה פי אלח׳דמה ופי אלאיבדאע.